Voalohañy aloha tsy maintsy minday kiraro tsy malama reñy zaho amizay mba tsy ho tonta. Da avy eo ataoko maromaro raño hindesiko minday tanty àby zaho mba ahafahako matory añatiñy ao. Minday sakafo maromaro avy eo koa minday solomaso mba tsy ho potiky masoko da zao àby sa ty.